Mariazy tônga lafatra zen̈y aminaka, an̈ao zen̈y mavita mamory lafaminao, lafamy vadin̈inao jiàby eo irô ravoravo aten̈a zan̈y tsy mitsanga-men̈atra marikitry irô <hesitation> olo manodidin̈a an-ten̈a irô, avy eo amizay an̈ao mavita mamparavoravo olo e!